At'sip dun nëkë yaj mayajtëm yëdun xa'ajpë pë ak tecnologia neyb yë celulay, neyb yë këxë tyjatyë tamës neyb tyam kukapxëy aka yach tyam kukapxëy madun xa'atyën tecnologia yach dun këxë tyjatyë dun amadyakëy y padyë dun du ya este tecnologia tyam du nyaj sobatën neyn chyam tamës yë maj jaya'a dyëj a'ax neyb chamën tecnologia oy nyë majë a'ax dun nyë kapxë celular jotyë tykyëxpë jadun nak pakyë nimyëkapxyë y padyë dun neyb tyam jada jadun dun celular tecnologya xa'ajpë yaj mayap at'sip.